<noise> كعامل سري غدي نراقب أونحضي كلشي بعناية، جميع التحركات و التفاصيل الصغيرة لتقدر تساعدنا باش نكشفو على الخطط ديالهم، أو غدي نجمع جميع المعلومات على المنظمة أو أعضائها، شكون هما، كفاش كشتاغلو، شناهما نقط <hesitation> القوة و الضعف ديالهم أو معامن <hesitation> كشتاغلو